الفن يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المجتمع في بعض الحالات مثل بعض الأعمال الفنية تحمل رسائل سلبية أو ترويج لعنف الفن الذي يبالغ في تجميد العنف ويحرض على الكراهية يمكن أن يؤدي إلى تقليل الوعي أو تشويه المفاهيم أيضًا بعض أنواع الفن قد تثير قلق أو تزيد من الأنقسامات بين الناس.